Tena misy e karazane e sakafo manasara fitadidia izy ame fifantohana, magnano akô e trondro zao gna ny laoky ,da gne e sôza! da io koa zao magnasara fitadidiana io, da gne chocolat.